أنا أفضل إني أكون عالقة في الجزيرة لوحدي، لأن الوحدة بتعطيني فرصة أفكر وأتأمل وأتواصل مع نفسي، ويخليني أركز على إيجاد حلول، التعامل مع الموقف، أما إذا كنت مع عدو بيكون الوضع أصعب، لأن التوتر والصراع ممكن يزيد، الأمر سوء في النهاية. <hesitation> لهذا انا افضل العزلة والهدوء على التوتر والضغط اني ممكن يجي من شخص ما ارتاح له.